Fafantarako GPS zany a raha électronique <hesitation> fiaragnana raha raha ohatra hoe de amina téléphone izy apetaka amina téléphone, apetaka amina tomobile de raha sagnatria anjany hoe very i téléphone anao na tomobile anao de amin'ny GPS igny fogna iaragnana hoe arÿ izy na atsy.